<hesitation> Ọkurọrọ iko Asabi edi asaña isañ, ke nte ofo asañde ntro ke ekud mme rọñ Abasi emi enyuñ eyemde unwam. Ibighike mi maka ukwa, nka ndisie mbin emi nke nyun mmehede uwem do, emi mmo ọkọhọde ndi nka nkasube mmo edi mbin afande uwem o. Mme ama adara ma ami, mmo adara ma ami, inyeneke se nkeyemde eke mmo mike noño. Idem mmo ama ọdọhọ nku dedi aba, nyonyoñ ndi nkan emi. Ke baba mmi eketoño uwem do, ekekpep mmimo mkpo do, anam mkpo afam ma mmimo, yak ami nyoñ ndi ndidọduñ do nte eyin nkwa. Nte oooh ke idaha mmi ami nnyun dọhọde ndisie mmufe ke ebighi. Mmo ama adara enem esid eti eti, uwem mmo afan, uwem mmo afan ata eti eti itie efan nkekade edi- i idere maka idere nkesum, okposuk edi nsuñ mifanke. Usuñ udiọñọke ke mme owu do edu ke nkan oro. E bi oro enem mmo ọnyuñ mmo enyene uwem kied emi mmo adade mbed ebi abie idem mmo. Mbed oro mme mkpo oro ekude ete ifanke ofo ndinnam eyin uka ọngun etie nte iko Abasi, usipke ukud obubid akade do ete aka ndimum owu, mmo ada mbed idem mmo abiep idem mmo uka ukanam idiok mkpo do. Mmo isanke fin iyak o, mmo afan uwem eti eti. Ikene Item mmo, ọmọduñ do ke inube ma ke ewem. Mmo eda kpukpnu owu nte etu do. Me etu Ibibi, me etu unebe, usim do, mmo. se mmo anamde ọnyuñ ekiene anam ukam oro. ọwu isarike owu do ke nkan oro. Mma saña isan, mma saña isan ideme akpatre itie ntude emi nyoñ ndi. <hesitation> Ọkpọtọ, ọkpoto edi ebi, edi edu mmo, mmo enyene nkuri eti eti emi mmo oduñde adina unehe. Mmo eneyene nkame nte mbin unebe, emekeme ndika, mmo ekeme ndibra fin nibra e mi edide udiọñọke utu unyuñ ekfad mfo asana, Siak mmo enyene umem umebe, mmo ọnyuñ adia mkpo ma unehe Nte itie iba oro mbadde oro, mmo edi nnyin, mmo ọnyuñ etie nte nnyin ewu itiede, owu isarike owu. Ke nyene uwem eke afande, adia se ofo amade, ini amade ke onyoñ. Ibọhọke onyuñ ọdọhọ imo nyanke ndinyene ufan, ofo etie ikpoñ. Unyene ufan, itie ufan mfo edukde emenyene wuen ndiduk owu idọbọke ke nkan emi owu ideikke, nkam emi owu idukke, menyene unem. Ndim itie ita oro, eke mbin ọkpọtọ oro enyene de uwem unebe do, eside mkpo emi nsiyem ndika do, ana nyane ekap ọfọn emi ọtuñọde. Nnana nna ma se nke kinmade, nsiehe nnim, usi unim utu udi, ubep eme owu, akpan akpan uyọho una ana ntro nte utu udi ekpad asad. Unyoñ ọsọñ nte usañade unyoñi. Nte isañ mmi ke itie ita oro ma itiok ndade ntu itie ita oro edi oro usipke ukud obubid akade do ete aka ndimum owu, mmo ada mbed idem mmo abiep idem mmo uka ukanam idiok mkpo do. Mmo isanke fin iyak o, mmo afan uwem eti eti. Ikene Item mmo, ọmọduñ do ke inube ma ke ewem. Mmo eda kpukpnu owu nte etu do. Me etu Ibibi, me etu unebe, usim do, mmo. se mmo anamde ọnyuñ ekiene anam ukam oro. ọwu isarike owu do ke nkan oro. Mma saña isan, mma saña isan ideme akpatre itie ntude emi nyoñ ndi. <hesitation> Ọkpọtọ, ọkpoto edi ebi, edi edu mmo, mmo enyene nkuri eti eti emi mmo oduñde adina unehe. Mmo eneyene nkame nte mbin unebe, emekeme ndika, mmo ekeme ndibra fin nibra e mi edide udiọñọke utu unyuñ ekfad mfo asana, Siak mmo enyene umem umebe, mmo ọnyuñ adia mkpo ma unehe. Nte itie iba oro mbadde oro, mmo edi nnyin, mmo ọnyuñ etie nte nnyin ewu itiede, owu isarike owu. Ke nyene uwem eke afande, adia se ofo amade, ini amade ke onyoñ. Ibọhọke onyuñ ọdọhọ imo nyanke ndinyene ufan, ofo etie ikpoñ. Unyene ufan, itie ufan mfo edukde emenyene wuen ndiduk owu idọbọke ke nkan emi owu ideikke, nkam emi owu idukke, menyene unem. Ndim itie ita oro, eke mbin ọkpọtọ oro enyene de uwem unebe do, eside mkpo emi nsiyem ndika do, ana nyane ekap ọfọn emi ọtuñọde. Nnana nna ma se nke kinmade, nsiehe nnim, usi unim utu udi, ubep eme owu, akpan akpan uyọho una ana ntro nte utu udi ekpad asad. Unyoñ ọsọñ nte usañade unyoñi. Nte isañ mmi ke itie ita oro ma itiok ndade ntu itie ita oro edi oro